زرت المدينة القديمة بجدة وكانت فوج توجعاتي، الأجواء هناك مليانة تاريخ وثجافة، أحببت المعمار القديم، والأسواق الشعبية، كمان الأكل فيها لذيذ مرة كنت أستمتع بالتجول واستكشاف الأماكن، وكأني أعيش في زمن وحقبة تاريخية وزمنية مختلفة تمامًا.